Mi wong ka anung ipin acham pa̱ tukun i ɓur aminti pa̱ gba̱pchi ama̱n pa̱ tukun te mi ga nzhi aduwa atak ga nnəm afar inan. Mi ga te mi nəm nggwang ishi ko onəm oga ngwa inan owan mi ka̱ ta te, mi kung ka̱she nnap nlà inan. Te mi nəm afar înan unəm va̱ yà ka aɗungchi pa̱ o na te, uzi i là mí gwang nzəng te mí na aɗungchi înan ta unəm va̱ i yà ka̱ nɗaktak te uzi i ɓa ka̱ nɗaktak wò mí gwang ka̱ nung zəngtəng mí nəm afar înan ka̱ pa̱ na nɗaktak va̱ ta. Wong ka̱ ta i fa ka̱she nzhi aduwa te, mi le mi ɓa nzhi mi. Na chit te, ɓa mi wong ka̱ onəm ojəm i nəm aduwa nzəng. Onoro va̱ oma ya ovan te iga nzəng ko ozo ka̱ aduwa ka̱t amma onoro va̱ nyang chit te, i ga nzəng ko ozo. Ucha mi ko ovan onoro va̱ nyang onəm chit ka̱ ishi ozo te i ga kang i le kang. Ɓa mi yendəl o noro va̱ oɓwan te, i nəm afar înan nzəng nva̱ng nnəm afar înan te mi ga mi mwo ndəng rak. Udanggo i mwo ndəng i nàl ìwu ko. Mi gba̱l ka̱ nnàl ìwu te, ya ucha jum mməng chit. Jum mməng mí wa ta te, mi fa mi ga ate inok rak. Ka̱ walang va̱ na ki yà ka̱ nnəm inok ijo ogomnati mi fa mi ga inok ya acham pa̱ nənne datkulung chit. Mi wong pa̱ ngga nchu tak inok te a cham pa̱ nənne aga ipin nəm chit. Mi nəm inok mi ta i chu awalang va̱ aga ri iya̱m ka alum te, mi vang nzhi fa mi ri iya̱m. Awalang ga nri iya̱m ka̱ alum ta te, i yà acham pa̱ gba̱pchi azənh aga alum ka̱ te agba̱chi aparəm. Ka̱kul i nəm inok te uro i ka̱m ûwan wò, uro i nəm te uro ikəm ûwan wò a yà pa̱ uro ga acham pa̱ gba̱pchi azəng te iga i ɓa agba̱pchi aparəm te uro i ka̱m agba̱pchi aparəm ta Awalang va ta na i nəm inok ka̱ ka̱kul nri iya̱m, nvong va̱ i gba̱l ka̱ nri iya̱m i nəm inok igi ichu acham pa̱ neɗing aga anung rurong te mi wong mi ɓa nzhi. Mi ɓa nzhi te a yà pa̱ na nya ki iram pa̱ na ngga, a yà pa̱ iram mi ala chit te mi jul ɗa̱p te mi ga njan iram mi rak ga mi le ka̱ ta te mi ɓa, ɓa mi wòr izər te mi jul igi chu awalang va ka anung rurong i yà acham pa̱ kpəɗing nro te akpəɗing i watar ka aminti isəm pi ishaɗing ka̱t te afangshat ka̱kul pa̱ ucha i fa te uza̱ wa ka̱ ngga inok iji wo kpa. Te mí iya̱m nri i ri i ya mɓan awalang akpəɗing ka aminti isəm pa̱ ikpa̱ɗing igi chu awalang pa̱ acham pa̱ fangshat te i gba̱l ka̱ nri iya̱m chit a nkung ka̱she nnap nlà inan ngga nzhi mi te mí nəm ki izwam ka̱kul pa̱, A yà pa̱ i là pa̱ i nəm ki ìpin te, i ɗak ovan ɗak ka̱ ngga amanta ki ìpin. Te a nak te, mmakmak awalang te i nəm acham pa̱ na̱nne igi chu acham pa̱ na̱nne ka aminti isəm pa̱ ishaɗing. A yà pa̱ inok iro ɗak yi ka̱ nnəm ainu ka̱t te mmakmak te i ɓan acham pa̱ na̱nne. A ya pa̱ iro inok iro ɗak unəm uro te, nro te i ɓan acham pa̱ na̱nne ka aminti isəm pa̱ ishaɗing. Nva̱ng va̱ i gba̱l ka̱ nkung nnap nlà inan te mi kan ipipir ôza̱ iya̱m va̱ ikung ka̱she nnap nlà inan te na ta̱ pe na ta̱ pe. Iya̱m va̱ nnap nlà inan là te iza̱ i ɗyang ka̱ pəpal yà, ta̱ mi là ôvan mi iya̱m va ta̱ i ɗyang ka̱ pəpal. Mɓan kafin ki ɓan nkukung te, mi nak uro pa̱ uzəng ka̱she ovan mi uro i nəm afar a yi, ûponzhînan ka̱t te nro te mi nak ucha, ka̱t te uyen mi uga ishi ka̱t te uga nva̱ng a uga ishi ka̱t te uga ushatɗing shatɗing uga una̱ɗing te uwa yà uyen uwa wuwok. Mi là pa̱ uzo a nəm te iwusuwa i nəm na nəm ka̱kul uza̱ wa ka̱ nɗyang. Nro a yà pa̱ nkung nnap nlà ta yà ka̱she nsar nnap nlà mpipe te mmami na mi kung ka̱ pon ka̱kul nyi nkung itarok nyi te mi kung ôvan. Te mmayi ka̱ nlir ta pa̱ mparəm wato alitafi aponzhinan pa̱ parəm te mi na aro ûyen mi uro i yà ka̱ ndədər pa̱ na uzo a ɗyang nkukung ka̱. Wanta uyen mi ugəshi ɗyang nkung itarok ka̱, asa̱l va ta na ugu parəm ma aga ɗyang nkung ttarok ka̱ sa̱l va ta na ugu shəshat te uzo ka̱ ntəm ku ukaka wò a nak te uza̱ wa nyi nkukung chit ka̱t. Ka̱kul pa̱ unəm ro nyi nkung itarok ka̱ nzhi akakakaka ka̱t. Ugu neɗing neɗing te uza̱ wa wok. A nak te uza̱ i gwong achwang ka̱ a ya pa̱ nkung nnap nlà inan ta ka̱she nnap nlà inan i yà ka̱she nsar nnap nlà ngbakgbak te na chit te mi nak uzəngtəng ka̱she ovan mi ko ucha mi nggo ozi i kung ki nasəra te mi kan ipipir ôza̱ rak ka̱ nva̱ng va̱ i gba̱l ka̱ nkung chit ka̱ nkan ipipir te na chit te i nəm afar uponzhi nan aga nra nda nro te i nəm afar ga nra nda ta i yà acham pa̱ fangzəngtəng gi izwam. Nro te acham pa̱ na̱nne ka aɓuɓo. Nro te afangzəngtəng ka aɓuɓo te i nəm afar ûponzhinan na chit te i ra rak.